Tetaguasu india oako mokoipa ova yasipipe kuae jaeko metei eta chaupopa pañandepo arasape kiapa ovae kua teta jei supereta navegante portugues fausto de gama jae ndaye kua mbiarari ojo ovae kua tetape